मेंढक अपनी जीभ का इस्तेमाल शिकार को पकड़ने और निकालने के लिए करत है। मेंढक की जी बहुत नरम होत है। और यह बहुत चिपचिपे होत है। मेंढक के जिभ दूर भरे झींगरो और फिसलने वाले कीड़ों को और मकड़ियों को बहुत आसानी से पकड़ लेत है। यह जीभ पर पिंड जैसे गर न्यूटन गुणों वाले लार के पतली झिल्ली भी होत हैं। लार शिकार से टकराने के लिए बहुत बहुत ही पीछे हट तो है। मेंढक तुरन्त अपने शिकार को अपने मुंह में ले लेत है।